أنا نفضل نعيش في مدينه كبيره خاصة تعود واسعه شويه وما فيهاش <hesitation> وما فيهاش لا السركله لا لا مليحه تعيد تعيش في مدينه كبيره خير من القريه وتعود القريه تروح ليها ساعه ساعه ونديفولي تعقب فيها وقتك قال مثال <hesitation> قال ويكاند ولا حاجه كما هاك تروح ثما تعقب وقت اسيدي و تتنفش شويه من <hesitation> إزدحام المدينه.